Le fa raike avao ty menaky ampiasaiko le fa mena-boanjo avao. Le ty-le -ty raha ampiasako azy amizay: laoke, salade, lasary, maiônaizy.